Lu nùmeru tri mi rigorda la Santissima Trinitati, Patri Figghiu e Spìritu Santu. Mi rigorda la perfezioni. Poi mi rigorda la me Sicilia, terra di li tri promontori. Mi rigorda lu sìmbolu di Sicilia, la Trisceli. E mi rigorda puru lu salutu di li sicilianisti: lu tri fattu grapennu li jìdita pòllici, ìndici e mediu.